Na rio las tama bllatama lo roi rulle dika bew do diciembre reto anllelo be ben tiaxte liabax lo lux liabax xkwa loi dix lor ben la ach bi llawa wxen la tu blle um bllin llo nigun liaxito unxikix loi uganxo chokolatə twen dor lei roo nadika xit to miko danex wen nax par kara mieti kara ka bin wa loi untxianio kaxan